Oyekayave yandegui vidrio ivituape oi vae, ikaviko <hesitation> yaepoipi iru ikavivae ndie esa mbaetiyave yaeki jare ñañono iru jokope ikaviva ipueretako jokuae oyeka oi vae yandeajia javoi <hesitation> jare ipuereviko misiareta oesa yave jaema maratuta oyapo